Té ña kadeni no né kantio no uun viꞌi váꞌā cí n uu viꞌi váꞌa de lúju pero véxi kādii geé urá de mi final ne ñáꞌngadɨ́v ñánadɨv piiú disfrutar viꞌi ñaꞌa nte ña kadení o ñé t dadī vóꞌ yo kuívi nō ñaꞌa nte ña kadení o ne diuꞌun kuekɨn nɨv ikanɨne geꞌñu gracia ñuá ngo kageꞌñu gracia dɨ xúa ngo tí porqe tí ñaꞌa chīn ngá ne sobre vīviír ne kata ña sovre vīviír ne io ñá kad faltar ñ ñá kade faltar komida ngo ñá kade faltar ɨv né v ɨ ɨɨɨdɨv nvntē ña káde faltar diuꞌún porkē ti diuꞌún ne anqē sēé po kítu ne kakuii multiplicar porkē tí kueꞌenchu ñukú ne kueꞌenchu ñuꞌnkú ne kueꞌcu ofrenta ngo kueꞌenchu ne kaeꞌyu diésmú ngō. Kuéꞌen ñu ne kaéꞌñu dɨv pesu misioneru kaéꞌeñu asi kepadé si k ña tuví na paré si kéi ñaa nga tuví diuꞌun per i diuꞌun ne a ēsiá po kítu ne kākuvi kakúvi multiplicar diuꞌun kakui multiplicar diuꞌunñci ñaꞌa io diuꞌun chí ne ñáꞌkɨn kuvī nté kidí ña ña diuꞌun cí ne a ña ura kidí ña ñá ura ntadé ñnta ne ntantaio ña kudadú ne a kueꞌé diuꞌun ñee ɨɨn ntuvi ɨɨn ntuvi akueꞌe diuꞌun kuii vertir stúku ññaé ñantɨ́ꞌɨ ináñi ña na ne solaménte ñu a ngugini ñá ne ntíka ntíka ntɨ̄ꞌɨ̄ nté dé ña dɨv kādií ñaꞌa ña tuví i diko ñaꞌa ña tuví idɨv kɨñátu intáde kuéꞌni ña ñaꞌa ntáde kueni ña ña ntɨ́ꞌɨ ntíko ntɨꞌɨ̄ ntíko ña ntɨ́ꞌɨ kuiin ñā ña ntɨ́ꞌɨ ñáꞌa porkē solaménte ntáde kueni ña ne áñu nté né kɨvi uchin u. Nuu té né kɨ̄ꞌví uci ñu ne ñuꞌu te ne íniꞌi ngo diuꞌún ne íniꞌɨn taꞌvi kúñu a nee ítoo ne niꞌɨn īta ñúꞌu ne ídiꞌio icejo kidio asies pues ña xa xaꞌan ña xe xáꞌan ika de molestar ci xuꞌú ne dɨā todo tiémpo kanuu ini no cú a ngō ne em pása ke ñaɨꞌɨ ña nɨꞌꞌɨ dɨv ntí ka é mé pása tódo véji veī daví ñatu i dāvi señr ñatu i dāvi señor váchsi dāvi ntíko ntíko káji ntíko kɨ̄ꞌɨn cú mantadú nko thi ña kui kɨ̄ꞌɨn u váchi viin todo tiempo te neému si te neéma ke īó kejá ngo ñꞌɨ ñiꞌi ñua nō īó kaējá ngo ñiꞌi ñú a ngō cí á porqe tí ña tu i davi á porqē thí váꞌchi kakɨ̄ꞌɨn davi todo tiépu vénu un chave se ne nēe nēe ívóꞌo yo iña ngo solamente i naxeyo ñꞌñá ne nta íngá neé ñatu i dāví ne ñañatu i dāví ne ñatu i kaꞌni.